A sun propi pa bun-a a curi, a m'pias propi pa, al e trop fatigant e pöi ëntà curi tantu për tenise ën furma, ma a m'pias propi pa, preferisu marcé, al e pi divertent e al e pa tantu fatigant cume andé a curi